Unë jom tu udhtu në ni ven tjetër edhe jom hup në ni ven t’hujin, çka me bo tash? Mas pari isha koncetru çka po maj n’men prej rrugve, çka po maj n’men prej objekteve. A ka naj pikë ku jom fokusu unë, naj objekt tepër i madh edhe i gat’ edhe që muj me gjet’ veten me to. Nëse po mirë, nëse jo isha munu me gjetë venin ma t’afërt me u lidh dikun me internet edhe me kqyr me gjetë me Google maps rrugën ku m’ka hup, ose e kisha vet najkon n’rrugë.